<hesitation> <noise> xó rí najmúú táta̱ <noise> o nána̱ najmúú ná awúun guꞌwá rí na̱gu̱ma mújúun ganitsu, <noise> jngó xúgíí rúꞌkhue̱n ñajuun <noise> jago̱ ra̱ꞌa mbiꞌyuu ne̱, xúba̱ exe̱, <noise> daan, daan, <noise> daan a̱gua̱á, <noise> daan xnuxu̱u̱ꞌ, daan tsígo̱nꞌ, daan ajua̱nꞌ, <noise> daan ajua̱nꞌ, <noise> chála̱, chála̱ ajua̱nꞌ, <noise> chála̱ ixe̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ xúba̱ mangaa, xúba̱ yoo, xúba̱ xígu, <noise> xúba̱ xtá. <noise> xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa <noise> xu̱wa̱á, xu̱wa̱á ixe̱, xu̱wa̱á xtá, xu̱wa̱á xtá, xu̱wa̱á xtá. Ná rí napeꞌtso muꞌúún xa̱bo̱, <noise> xúba̱ ixe̱, ná na̱gu̱ma mújúun yaꞌduun xúꞌwí, xómáꞌ xúba̱ yoo rá, <noise> ná najno̱ꞌ rí yaꞌduun, <noise> yaꞌdiin xede̱, yadiin tso̱toon, yaꞌdiin xtíla̱, xúba̱ yoo. Xómáꞌ xúba̱ rí pajni̱i̱ꞌ rá, xúba̱ xígu, najno̱ꞌ ikhaa, n <hesitation> uu rí tse̱jno̱ꞌ mba̱je̱ awúun ne̱ ja, xúba̱ rí xtá rúꞌkhue̱n ñajuun rí waba mi̱jne̱e̱ awúun ríga̱ ri wapa, pajni̱ín, <noise> xúba̱ rí <noise> <hesitation> najmaa awúun guꞌwáá rí ganitsu a̱ꞌkhue̱n. Óra̱ xómáꞌ rí ikhaa. Xó rí ma̱-majno̱ꞌ iya skáwá, o gúwan mbo̱ꞌ, ikhaa najmúú xa̱bo̱, xúba̱, xúba̱ exe̱, xúba̱ rí xtá a̱ꞌkhue̱n jamí xúꞌkhue̱n máꞌ najmúu̱ xu̱wa̱á ixe̱ mangaa, ikhaa juun xó rí gúwan o ma̱jno̱ꞌ iya skáwá mbo̱ꞌ, a̱ꞌkhue̱n nuwa̱a̱n ne̱, nawa̱a̱n ne̱, nawa̱a̱n ne̱, <noise> nune̱ maxee̱ ne̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n nawa̱a̱n ne̱ xó rí gúwan, gúwan majan, gúwan xíndí o gúwan ga̱ꞌ, najmaa ikhaa rí xu̱wa̱á rí ixe̱ a̱ꞌkhue̱n. Xúꞌkhue̱n máꞌ rí <hesitation> ikhaa rí xu̱wa̱á, rí xu̱wa̱á xtá a̱ꞌkhue̱n najmúu̱n, ikhaa rúꞌkhue̱n najmaa xúge̱ꞌ rá. <noise> xúba̱ rí xígu, xúba̱ rí ná na̱gu̱ma mújúun iya, na̱gu̱ma mújúun iya rí <noise> iya xndu lubi, iyoo xndú lubi o eyoo ixe̱ láxa̱, xndúu ixe̱ láxa̱, o eyoo, ixe̱ ra̱go̱nꞌ, <noise> iyoo xndúu ra̱go̱nꞌ, na̱gu̱ma mújúun rúꞌkhue̱n ná awúun ikhaa <noise> awúun ikhaa <noise> mbá xtá rí <hesitation> mbá xtá. <hesitation> o mbá tsiꞌtsún mbo̱ꞌ, mbá tsiꞌtsún najno̱ꞌ iya. Pero xúgíí rí <noise> rúꞌkhue̱n najmaa ne̱ natrama ne̱, inuu mésa̱ mu̱wa̱a̱n jngó xúꞌkhe̱n má rí <noise> ikhaa xu̱wa̱á xtá a̱ꞌkhue̱n trama inuu mésa̱ ne̱, najno̱ꞌ iya awúun ne̱ mu̱wa̱a̱n xa̱bo̱ xa̱bo̱ buanuu, ná inuu ixe̱ wapa. <noise> <hesitation> xúgíí rí chála̱, <noise> ríga̱ chála̱ rí ajua̱nꞌ, ríga̱ chála̱ rí ixe̱ na̱gu̱ma mújúun, <noise> ma̱goo <hesitation> mi̱tsiꞌñíí awúun ikhaa <noise> awúun awúun daan rí <noise> ma̱gu̱ma mújúun gúwan o kafée o iya skawá mbo̱ꞌ, <noise> ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun xúba̱, chála̱ rí ixe̱. <noise> jamí xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa <hesitation> <noise> xkaneꞌen <noise> na̱gu̱ma̱ mújúun ikhaa mi̱tsiꞌíín awúun daan, <noise> daan rí gúwan a̱ꞌkhue̱n xkaneꞌen.